العطلة الأسبوعية المثالية لما نبدأ صباحي بجهوة، نجيب جهوة وفطور خفيف هيك، ولا نجعد مع أحد من العيلة، ولا نتكلم مع صاحباتي، بعدها لما نمشي نطلع للبحر ولا نمشي للريف المهم نمشي لمكان، وفي الليل نبتة فاتحة فيلم مستمتعة بعطلتي، ولا نشرح في موسيقى، ونشرب كوباية شاهي.